Asop ngoma kol kam orop orom va kam plum nguaro ihou o tonga. o yit, ruk ngoma kol a sop kam plum mar. Va kle a sop na sop kalo myen alomin a sop to kmorop va a sop to kam plum o tgoluk va vasgem o tgoluk ruk ngoma momrat pmar. Nang ngoma kol ngoma ngai ko mye. A sop ngoma kol kam plum o tgoluk ko mye ei ka ngai ha a loutar a sop.